In, u'u, uni, kun, u'un, iñu, usa, in, ixi, uxi in, uxi u'u, uxi uni, uxi kun, sa'aun, sa'aun in, sa'aun uni, sa'aun kun, oko, oko in, oko u'u, oko uni, oko kun, oko u'un, oko iñu, oko usa, oko una, oko in, oko uxi, oko uxi in, oko uxi u'u, oko uxi uni, oko uxi kun, oko uxi u'un, oko uxi iñu, oko uxi usa, oko uxi una, oko uxi in u'u diko uxi so.